മേക്സികോദ ഹവമന ബാരി വൈവിദ്യമയവദു ഉന്ദു। പ്രന്ത്യര്ദു പ്രന്ത്യ വതവരന ബദലൌന്ദു ഇപ്പുദു। ഉസ്നദ പ്രദേശദേ ഉസ്നബുക തേവമ്സ ഹേത്ഛ ദിപ്പുദു। വശ പൂര്തി ബേത്ഛദ ഹവമന ഇപ്പുദു। മേക്സികോദു ബുക ഐഥ കൈഥല് ഇപ്പുന പ്രദേശദേ രത്രി സമയദു ഥമ്പദു ഇപ്പുദു। ഉത്തര മേക്സികോ ഉന്ദോന്ജി ഓനഗുദ് ഇപ്പുന പ്രദേശ। അവ്ലു ബേസിഗേദു ബാരി വിഛ്ഛ ഇപ്പുദു। അന്ദ ഛദിഗലദു ബാരി ഥമ്പുല ഇപ്പുദു। ഫേസിഫിക് ബുക, അന്ത്ലന്തിക്, കരവലിദ കൈഥലു, ബത്സദ പ്രമന ബാരി ഛസ്തി ഇപ്പുദു। വിശേസവദു, ജുനുദു, നവേമ്ബര് മുത, ഹരികേന്ന സധ്യതേ ഇപ്പുദു।